لو هكتب رسالة شكر لطيفة هبدأ بتحية دافية وهعبر عن امتناني بوضوح اني انا بكتب الرسالة دي وهضيف تفاصيل عن الفعل اللي انا اكقده يعني وهختمها برسالة شكر اضافية وهتمنى لها يعني كل التمنيات الطيبة.